Abowa a anka m'enyi bɛgye ho paa dɛ mɛyɛ eyɛ abowa bɔdɔm. Saintsir nye dɛ bɔdɔm yɛ abowa bi a odzi nokwar ma nyimpa mpɛn pii. Sɛ inya bɔdɔm na etsetse ne yie a otum ɔbɔ wo ho ban fi atamfo nsamu. Obi koraa a tum tɔ nsu mu a bɔdɔm no botum eguan akɔpɛ nkorɔfo ma wɔaba abɛgye nyimpa no. Atowerɛnkyɛm bi si a obotum ayɛ dede atwe dɔm adwen aba do dɛ biibi esi ma woetum agye ne wura no efi m'. Dɛmara na mpɛn pii no hɔn a wɔwɔ dɔ no ɛyɛɛ a wɔfa bɔdɔm a wɔhwɛ bɔdɔm ne yie wɔnnyɛ mbowa no basabasa. Ne dɛm ntsi ɔno so pra n'akoma m' de ne nkwa tɔ mpo wɔ aber a ɔsa m' de ma no wuranom. Ntsi sɛ meyɛɛ abowa a ɔnantsew asaase yi do a nkyɛ bɔdɔm ara na mɛbɛpɛ dɛ mɛyɛ.